Pus kauk lanu'u pus es pu nimix, pu nimix si bien majau cuando kua lumei pus pus ngjai bien baka'an pu ringiaut y bien jai lutseiñ kul'us bien majau rajui por jiuk se kua jai se kauk lanu'u ni ntumei ni ntumei nimix pus kujui ngjai pu karit ringiaut linjiua'at rajuik y saria ljua kua lumei mananjaung o saria mje kader se kua lumei rajuik mananjaung pu kari ringiaut pero ya cuando mejeu pu nimix pus maiñ jui lutseiñ kul'us jai bien majau cuando kua lumei, lumei pu nimix y pu naru maiñ y naru maiñ pus jui, jui cuando kua lumei pus jui ngjai bu'u ngusaung but y batung kul'us y maiñ cuando jiuk manaba ngul'ue puma manaba nata'au saria nguang pus maiñ jui rama maiñ jai bien majau kupu pu kauk lanu'u ke si bien majau se kua lumeik ya nomas per per em kingyie nan'eje ngjai kua mejeu pus maiñ ni pe mbajau por ke ngjai liljiñ, liljiñ pu naru ni pep mbajau kua latsu'u nda le lixa'aung y lem por kupu lembe ni pe majau se latsu'u nda le pus kujui lembe kua manatsjep por kingjiu kua bajaiñ napu naru y ndutsu'ul napu le lembe kua mana natsjep y kua manamjau manama hasta peuk se kat kamaik kupu kua manama y pores kauk lanu'u si majau naru pero mut lem ngjai ripi nan'eje pus lem maljus. A pus pungje ya kiajai ya cuando mas ngjai bien chi ngjai kupu re naru ya ngjai mas bien maru'ui pus ya kujui ya ni pe mbarua kujui ya mejeu ya pu si but per ya bak'eiñ ya par madua ya, ya ni pep luju'u dua ya mut ya, ya ni pep kua manaju'u manatsei nama por ke ni kua naju'u name'je es majeu ni pep kua naju'u natsei lijiaiñ kul'us mejeu este ya peuk manama tu pus ya ratu ya, ya ratu kupu kua ladaung y ya ni pep kua nariang mu. <noise>